البرودة الشديدة، أنا أحبها وايد وايد لأني أجدر ألبس ملابس دافية، بس الحر ما أجدر أهرب منه بسهولة، ويش أسوي؟